Ah! Fughambe kindo kwairima injifanya niichwe kindo kicha thaidi nikimfae kiko mfiri- mfiri thimba iya cheza na Yanga. Simba akafungwa <hesitation> ngeri iyo njicho kindo kichaa, akwa mfano phundo fule vafungwe magori atano nkaghavalio vaghae tukavafunga hai lua noinai fukuvorie laphu tarehe ikumi na kenda kole, vukaphafunga eh! aii! kionate, nchitora tora nairima ifuma aka vugwakwa ifuma yanga ukwaghaiyaa nikanihandu hadakika ikumi nairima ifuma kenyi ughare mpaka ichwadu kichaa thimba iende fungwa niyanga na nduo tulamarie micha kabisaa.